<noise> runia la <noise> chundani ba nu <noise> pero guyaa la xree ba yeku yeku je' a ruguñio de deguxidee de guchijnu de deguxindaa de deguñia unia la nanu kjin yaa dee ba la pero nch'on sitja nch'on nda ndaxreen yu ba nda sige yugua la yaa ndaxree ba la yaa tetji ba tsia unia uchriila tsjiba o sea unia uxiila tsjiba pero kjin jiya jiya tsina jiya <hesitation> ndaxigua nina este <hesitation> ni nu i thi <hesitation> ni nu sinthue nu yaa chaa ngigua pero pero ni nu thi <hesitation> metru yaa x'i ba yaa la ninu centometru xree yugua xree yugua ñegua yeku jea uni jnu xra'ua kuxindaa kuxijno laxree yugua ya la eba tje yugua 'ia eje ba la n'ena thiku 'ian nena ee ba thi bikon a the xree yugua. Uxinu guchrii uxinu guxii ora guñiala ixin s'eeba g <hesitation> ixin naa yundajo unixin <hesitation> ixmala dikji ba xrangu <hesitation> xran gujinu yaa metru chig <hesitation> ixina chunda nguba pero ithjeo yu yu nii yu yagua tachan ngia ti xi chunda guchri a nthja jii g <hesitation> ixina ndala a nthaa sigua mee nthaa xio yu chri de detjaa yo de nthaa roxra pero ñeko laxree yugua je'ia je'ia je'ia kochunda ba nch'on je'ia je'ia <hesitation> thi nue'ian ba sino jee ba thi chunda'a ba tiempoe ba para ndachi xingee nch'on la yaa nda thicje chugua la yaa nchi ya nchi kunia la yaa nchi g <hesitation> ixin naa yaa nchi guchijnola yaa nchi guxindala uxndala ndala <noise> para kunch'e ba <hesitation> cuando a thingon ba guxindaa ku yaa la ba dikaa ba the'ia ba ne'ian ma si'ts'e ba y ndaro eba ni ke ndaa la ga nee tajuan ee ba la eba runde' e yugua aa la ndajuan nganee la yage na sirue' siayee ba nee'na ya la ts'eba ni porque ñua jee ba xruunde'e chu bala kuthea je'e nena ngaa neis ndajuni ya la 'ien la xree nch'on kuyaa ñegua xree chu ba. Desde gunia, desde guchitu, desde thi uxindaa, desde thi uxraruan, desde ulouxin, desde ñeeko, ko laxree chugua jee ba la chunda ba <hesitation> medid'e ba je'a je'a xra nche jee ni xryo ni chujni kjee be jee ni chekula ge la gee la tjee nchee situe ba kuyaa jea ngui tiempo uyaa yaa ya chixikee choo ba nyaa yeku jia ko i ko jia ko ka ko ñeku hasta kujnala yaa nchi nixi ya nchi ditjaa thi thi nch'on yaa yeo cho ncho nele ke kee chrio nguo ba pero cuando jee ba ndaxree yoo a la yaa tenda uxiinaba yaa ñiuba ji'a ji'a iyee hasta unchee laxin cuandoe ba dindayo ba duyin danyaoke kuyaa la ba bikao ba kuñao ba ndanyiyee ba tsengani na thingi ba bingi nao chana ba binginao'a yaa barisima nyoo na laba hasta xra xra thi xru'i dinga ixi ringa ndanee ba ditja nthaa ruena ba juii ba pero jaan bingaa yi tha la yeku la xree yu a je'a juriisnona dechundaba nanue chunda nch'on chunda tiempoe para jee kuyaa ne.